اكثر الشهور حرا ايي- هي الشهر الثامن بلعراق حيث ترتفع الدرجات بكميات كلش جبيرة الي دتأدي الى الشهر الي دتجف بيه ال ايي- البلد اكثرا و الشهر الأكثر برودة اعتقد هو الشهر الثالث ايي- لأن مرات تنخفض دلرجات الحرارة الى السالب الي تكون درجات تأدي الى الرطوب اكثر بالبلد.